Nan min ꞌngo nihiaꞌ ꞌngo si hiu cha min ꞌngo nabbi hiu ñan choꞌ, ꞌngo naꞌbbi hiu roꞌ ni ñan choꞌ ꞌngo nihia ta un nanuj naꞌbbi hiu runꞌ min choꞌ, ngo kantu mare ta ba ꞌngo kantu choꞌ ni ta un nanuj ꞌngo naꞌbbi hiu choꞌ ngaj, runꞌ bin ñan choꞌ ꞌngo kwej ta ba un kwej nariꞌij choꞌ nga naꞌbbi hiu, si ba taj roꞌ ni taj si hiaꞌaj hiaꞌaj bbí chitinꞌ un chuhua koꞌo bin ni kaninꞌ ꞌngo naꞌbbi hiu riñanj, ni aꞌ oj ꞌngo si taj cha kiꞌhiaj ta taj sisi si choꞌ ñan na ndaj, si ninꞌ nihia ta choꞌ ni ñan ꞌhia koꞌo ꞌngo nne naꞌbbi hiu roꞌ, ni si oꞌ ni si akoꞌ ngo nninj ni aroꞌ nne ni ruku ni achiꞌi utinꞌ naꞌbbi hiu ta ni aninꞌ naꞌbbi hiu ta chuhua ni ruku tache man nga kasukua, ni ñan sij tache nga kasukua mi ñan ka ba chukwi nne ta ni koꞌ naꞌbbi hiu ba taaj, ni chaunꞌ naꞌbbi hiu ta nga ñan ni chiñanꞌ chaj, ni si ꞌhia si ꞌhiaj naꞌbbi hiu tan bin si chiñanꞌ chaj nej chiñanꞌ koꞌo nne naꞌbbi hiu ta, si taaj ni naꞌbbi hiu ta atuj riñan komo nihia ni chiñanꞌ cha niꞌhia ꞌhia ni aꞌngo nihiaꞌ naꞌbbiin naꞌbbi naꞌbbi stanj taaj ni taaj ni naꞌbbi situj naꞌbbi nej ni ñan choꞌ man ni hiu chaj, ni chiñanꞌ chaj si sé si tsi man ni hiu man toj, nihiaꞌ roꞌ cho man si ninin nihiaꞌ ꞌhia ñan choꞌ man chanꞌ chaj.